gdag ge de, wédi ma nto gaaji ma ngi fŧafñi ma, unan bitúm mo, ndu túm mo gwili ma a wédi ma a fŧafñi ma. Unan unan yogoryogora fŧafñi ma a gwili ma, wéeti bwili ma gí mmoñe desa. Hande umbi biyal mo nga gyaa, uga gyaa a gjif ma, han gi dan ñaana. Wembe hamma biñaŋ ma ngi dagantu mo hando. Mbo fondi waabo, waabo bigi mbo ngi ta golla go gini biyaa bo, biga agyaa. Mee awaati we wina gjif gsoli gommu gti ngi yaa mo; Bâana gaadi masin, <hesitation> njaloo njal wi gí mo ngi fta fembe, <hesitation> a gjif ma gi, gmaa gi, nñaani gwili bwili gwili ma, gyaaŧin sembi ma gmaa gaaji ma.